Pulat u ngë e di nga jarrëjën të njohjën të zotin, ma u drëngonj se nga animalli, një animall <hesitation> riçivir ahtë e dashuria ka i zoti, mënd jet se ata të njohjën të zotin e të e duan mirë, si gjith tjerët animej.